Ny toetsy tsy mañam-paharoa añana orita zañy da izy fetsy fetsy no fa izy mahita fahavalo da miova loko manaraky ny lokon'ny raha manodidiña an'azy avao. Izy añaty raño ndre mavokely mañodidina an'azy da miova mavokely; mentso mentso da miova mavoke- miova mentso mentso koa ny lokoñy.